Hawlu lesdi mai hedi fere guldum hedi fere dungu. Wakkati hawlu do wailita on ha lesdi mai. pewol nastan hosa Wakkati sedda sai wailita latta dungu je hokkata ummatoore lesdi mai ndiyam ndemri heba be rema ko be nyamata. bawo man Bo sai guldum mema sedda. hedi fere ha lesdi mai do wula masin, hedi fere bo do su'a Wala wula masin. ummatoore lesdi mai do nana beldum hawlu lesdi mai.